Elí ɖí bùwá ké lɔ plémú, bùnibì àni ká kà ɖi ígbɔ ké ɔwɔ sibìà, ɔwɔ wu ɔ̀kpɔ̀ kɔbìà, nàanyà wèe ɔwɔ ɖèé fe, ofo bubìà, kɔ ikunyabìà elílɔké bú náa fínɛwɛ kaɖi ùŋò aba le wàa bìà bù fía ni káɖí ùŋò màa ɖèe siáwa ɛɖíì. elílɔké ka bìà bùú muwɛ̀ ɔkɔ̀kɔ̀lèe bìà ná mi ɖòwɛ ɛ́ɖi bìà no ɖò ùŋò òɖi bùnibí gbèele bú nà zé we bìà búsi ŋè iku bɔ ani ígbɔké bòlò ba bàni lɔké bìà nàáa ɖòwɛ ɛ́ɖi bú à zá ŋa bú nà zá ŋa ɖòwɛ ɛ́ɖi. yá bìà bù fía ni ɔwɛ ɛɖí nèe siáwa, anakɔ ikúnyaáwa, à na kɔkɔ̀ áwà nyo, yá elí ɖí bùnibí áni ká elí ɔmi fíà à màáa nɔ kíni ɔmi wá nɔ zóɖi nì bùwá màa ɔwɔ ɖèe si bù fínɛwɛ, blɛ̀ɛ bìà bù fínɛ mò màa bunyowɛ ɛ́ɖì kàɖi bìà bùú mi ɔ̀kpɔ́ lèe blɛ̀ɛ ka èé mì ɔ̀kpɔ̀ lèe bìà bù fía ni ɔwɛ ɛɖí. gàké kayi ùŋò aba wàa mì ɔ̀kpɔ̀ lèe, bìà bù nàáa fía nì káɖi ùŋò màa nèe siáwa ɛɖíì à nàá mùbìà nàáa áŋka titi blɛ̀ɛ bìà nàáa áŋka we. awu à nàáa mù jèsì nì ùŋle wàa mì ɔ̀kpɔ̀ lèe ka à bá yìifá à nà yifá ka nànyiɖe ɛɖí sú elí, kayi bùwá bù fínɛwɛ ùŋò aba wa mì ɔ̀kpɔ̀ lèeè blɛ̀ɛ ìlòtu èle bìà bu na fíà bú nà sese èjìjí tè à nà fía ni ɔnɔ le ɖàá sɔ ɖòo, tè à nà yifá yá kíni ɔmi fía ɖálɔ̀ɔ.